E fomba fampesa gn'hety da maro, voalohany amizany e fanampahagny e volo, e volo raha lava da hety gn'ampahagny enazy, akoatrin'e fanampahagny volo, fanampahagny lamba, e lamba zerigny regny zao da hety gnampahagny enazy, akoatrin'e lamba, fanampahagny taratasy, da mbola hety evakoa gn'anampahagny enazy, izay zany e fomba fahafantarako e fampesagny gn'hety.